Kulimichese, kulimuanga, kulinamutiti, kulimizombo, kulimiungwe, kulumuputu, kulamaembe, kuliniwenu, nanamutiti. Inamana, pamaembe ya patu saidi mkua jiri ya madunga, ngetugudia. Kulimichese, mkua jiri ya mutandimbao, ngewakula, mkua jiri ya mutandimbao. Nivisongole, mkua tu saidi ya amatunda, tukari kumusimu. Kwa mfangi likwenye lituari ya mkumuwezi wakumina moja uo. Tukari kumusimu. Nalikwenye vichidi fikululeka kidogo. Kuliniwenu, nazanza, nwakoenye matunda, tukaria. Kulimbula, iniula. Miti wakuniula. Amatunda, kwa tukati mbula. Nayokoenye, ya kacha. Yange tukusola. Tukuliambati chakulia chako binadamu. Niumutunina, kukuita, mzombo. Mzombo nao, mkua tu mkua jiri ya kuchika jani. Ukulekula nao kwenye imbao. Inimiti inina inotaganda iyo. Ene tukapeni lipo kwa jiri ya kutenge tukutii ya inku. Tukupemba. Tukulekula. Ezia nyeni.